मोर् जानल किर्मनके नाम यी प्रकारके हैं। पुतली, भौंण, मासा, बिच्छी, झिंगुरा, फटिन्गा, किचुवा, जुंवा, लिख्खा, जुग्नी, माछी, भुस्की, गुइंडा, कठ्किर्मा, उस्तिही कर्के ततैया आऊ माहा आदि हैं।